Ay tarin longa nubinuk digita nakumu besi ase_burwi daimena tar longa dolin takon dolgidinan رمز ira gongani wrdeika ironon buruga sokatikanii لون wordiga daimena burwi gurrina tak tar lonogo inin karamido ok ingir ai hurwinane haja digit iribimu لكن gurri kachi burwiga.